ايوة تمام وأنا فاهمه والله أنت عايز تروح بس مكسل صح ،طيب أنا هنزل معاك ، في الأيام الي أنت هتنزل فيها نشجعوا بعضينا أنا ارن عليك مره أنت ترن عليا مره ننزلوا مع بعضينا الموضوع ديتي هيخلينا نشجعوا بعضينا و يخلي في تتطور و ننتظموا مع بعضينا أن شاء الله